تصور کٔرِو کُنہِ پارٹی منٛز کتھ باتھ شروع۔ بہٕ پرژھٕ أمِس تٔمِس تٔمۍ سُنٛد ناو تہٕ کامہِ مُتلِق، تہٕ پتہٕ پرژھٕ أمِس زِ کیا تُہۍ چھا ییٚتہِ روزُن اصل تہٕ بہٕ کَرٕ تِمَن سۭتۍ جوک۔ تہٕ تِمَن وَنُن زِ تُہۍ چھِو اصل۔